<noise> Laha ny fahitako azy da tena tsy misy zay agnamiko satria gn' olombelo tsy raha madio fo. Ndreky tapo raiky izao tsy raha da madio fo zato isan-jato zao amin' gny fiaigna. <noise>